Eye m gbmari, gnuhaba, gnuacha, gnuayi, gnuatnu, dnu wni tsba, tnacha, tnanyi, gnuawo, ynawo tu gbamari ynawo pke gnuaba, ynawo pke gnuacha, ynawo pke gnuanyi, ynawo pke gnuanyi, ynawo pke gnuuatnu, tnaba, ynawo pke gnu tnacha, ynawo pke gnu tnanyi, woshi. Washi bi gbmari, woshi pke gnuaba, wooshi pke gnuacha, woshi pke gnuanyi, sohi pke gnua tnu, woshi pke gnutnuwni, woshi pke gnutnaba, wosshi pke gnutnacha woshi pke jgnuatnanyi wagacha wogacha bu gbmsy, wogacha bi gnuaba wogacha-gacha, wagacha pke gnuanyi, wogacha pke gnuatnu, wogacha pke gnutnuwni, wogacha pk gnutnaabbb, wogacha pke gnuatnacha wogacha pke gnutnayi, wogabma. tu gbmani wogabma tu gnuaba, wogabma tu gnuaba woshi gbmari tu gnuacha wogbmatu gnu anyi, wogbma tusnutnuwni, wogbma gnu tnu, wogbma gnu tnanyi wogbma yna wo wogbmaynawotu gbmari, wogbmaynawo pke gnuaba, wogbma ynawo pke gnuacha, wogbma ynawo pke gnuayi, wogbma ynawo pke gnuatnu, wogbma ynawo pke gnuatnuwni, wogbma ynawo pke gnutnaba, wogbmaynawo pke gnu tnanyi wogbma woshi pke gnuacha woshi pke gnuatnu, wogbbama wahi pke gnu tnuwni, wogbma woshi pke gnuatnaba, wogbma woshi pke gnu tnanyi, wogbma wa-wogbma-wahi pke gnuatnanyi, wogbma pke snu-. Wogbma wogbmma, anyi, wo gnuatnu, wogbma wogacha tu tnuwni, wogbma wogacha pke gnu tnaba, wogbma-wogach pke gnuatnacha, wogbma wogbma chapke gnu tnanyi, wogbmaba. Wo gbmata tubi gbmari, wogbma a bat u tubi gnuynaba, wogbma bat ubi gnuynacha, wogbma ba fubi gnu tnuwai, wogbma yna bat ubi gnu tnacha, wogbma ynaba tubi gnu tnanyi, wogbina ynaba pje bignu tnacha, wogbma yna ba pke bi gnu tnanyi, wwogbma-wogbma ba tuynawo, wogbma bat u gnu ynacha, wogbmayna-wogbma wogbma ba pke yna nyi, wogbma yna ba pke gnu-tnu. wogbma ynaba pke gnu tnuwni, wo gbma ynaba pke gnu tnaba, wogbma ynaba pke gnu tnacha, wogbma ynaba gnu tnanyi, wogbma-wogbma ba pke-gnu-wwogbma ba pke gnu tnuwni.